صابن اک صفائی کرن والا پدارَتھ ہے۔ جو گندگی، تیل تے جیواݨ نوں ہٹان لئی بڑھے جاندے ہن۔ اس دے مکھ مقصد توں توچھہ نوں صاف تے سرکشت بنانا ہے۔ صابن تیار کرن لئی تیل یا چربی نوں شار نال ملایا جاندا ہے۔ جس نال اک رسائنک پرکریا ہوندا ہے جس نوں سَپونِفیکیشن کہیا جاندا ہے۔ صابن دے مکھ مقصد توچھہ دی صفائی کرنی، پسینہ، تور، تیل تے مٹی نوں ہٹا کے توچھہ نوں تازہ تے صاف رکھنا ہے۔ <hesitation> بیکٹیریا تے وائرس نوں نَشٹ کر کے انفیکشن دے خطرے نوں کم کرنا ہے۔ بیماریاں توں بچا لئی ہتھ دھوݨ والا صابن ستھِر بیکٹیریا تے وائرس نوں ہٹان وچ مدد کردے ہن۔ کرونا ورگیاں بیماریاں توں بچاؤ لئی صابن نال ہتھ دھوݨا بہت مہتوپورن ہے۔ کپڑیاں تے تلائی کپڑیاں تے جمع ہوئی گندگی، پسینہ تے۔